Astrônoty e ny anaran'olo mpandeha amin'ny volana eny. Lafa i amin'izay mandeha amin'ny volana eny da mety maro ny olana ho sedrany noho ny toetr'andro mahery vaiky sy ny toetra tsy ampoizy. Ka mba ahafahany mandeha eny zany, ampilamina sady tsy misy loza, da manao simulation henja ny ekipany sady mampiasa drôny mba ahafahan'ny ekipany reny mandrafitsy ny velara-tany.